معروف إن الأشباح دايما بتطلع ف الضلمة علشان تخوف الناس لكن كان في شبح كان بيخاف من الضلمة ومكنش ينفع يقول للأشباح التانية اللي هما هيتمسخرو عليه ف قرر إنه ميقولش لحد وإنه كمان هو طبعا بيخاف من الضلمة ف علشان هو كان بيخاف م الضلمة فقرر إنه ميطلعش بالليل عشان ميخوفش نفسه وتاب إنه يكون شبح ومات